<noise> sa kita sumapu ketare tare endon tan sesapu ti'i wo to pangerer ta papangke pangker ta tu endon witun sene weka kewi, endon to sene weka kenawan ka pa ni tu natas witun wawa, pei ndon tu mo bersi um pasuan ta ti'i. num pasuan ta'ti memang pe bebersin ta. jadi sumapu nyaai ne naan ma sapu wia roron bale. saki ta sumapu wia roron bale, kita maken sesapu un siniwo un nende witu nakel. sake weiten pakua nera sesapu ijuk taan sa kita sumapu aki kelasan maleta kita make un sesapu dede. ma suat mantu. ingka an tu witu unondo ngani tu wo tiu pangerer ta wo to pangerer papangker akat mo bersi aki kelasan um bale ta ti'i.